Makemake paha wau i hana makemake ʻole ʻia me ka uku pīpiʻi. No ka mea inā loaʻa iaʻu ke kālā he nui ua hiki nō iaʻu ke hoʻomaha ma koʻu wā hoʻomaha a lawe i kaʻu ʻohana i ka holoholo ma ka mokulele, i Disneyland, i kekahi mokupuni ʻē aʻe. A hiki ke hāʻawi lūlū he nui i ka hale pule kekahi.